<hesitation> Karazan'ny kiraroko an <hesitation> roapolo akeo, de misy an ny kapakapa karaha hoe scoubidou an, de misy a ny kapa freza an, kapakapa fermé an, de misy a ny escarpin a, misy ny talon aiguille a, misy ny talon carré a, misy ny compensée a, de misy a tennis a de akeo a ballerine mbana bôty.